Ny fomba fiasan'ny hidikorisan'ny akanjo fermetira moa zañy. Da izy mampitambatsy kiñifiñify roa no fa hiditeña de da mañasaraky kiñifiñify ndraiky no tiañ-teña vahaña ny lamba teña.